<hesitation> Karazagna holatra ndraika: misy a tadiny piso, tadiny piso izy a le karaha marron marron-gna igny a le atao aminà paty, atao aminà riz cantonais; de misy ndraika hola-baratra zay agnarany a agnatinà alana agnatinà tavy a misy ananjy, le tavy avy ao aroany igny le agnatiny igny misy ananjy, de afangaro patoly izy a, na afangaro agnana izy a na afangaro hena izy.